हाँ कुछ पक्षी दुसरे आवाजो को सुनके उनकी नकल उतारन के बहुतई अधिक क्षमता रखत है। बहुत से पक्षी जैसे तोते वायु में जैसे पक्षी एन कला में बहुत माहिर होत है। यह पक्षी केवल अपने हू-ब-हू साथी पक्षियों की आवाजेयी ना बल्कि सरेन के आवाजे संगीत के स्वर और यहाँ तक कि कैमरे के क्लिक और जैसे कृत्रिम ध्वनियों के भी हू ब हू नकल उतारण की क्षमता रखन लागत है। उनकी यह क्षमता उनके चतिल वित्त कार्य और उनके स्रवद शक्ति के कारण होत है। एस नकल की क्षमता के पीछे कई उद्देश्य हो सकत है। पहले तो यही है कि संचार के लिए उपयोगी होत है। खासकर साथी पक्षियन का आकर्षित करन के लाये या उनके क्षेत्र को चिन्हित करन के लये। दुसरों तो यही होत है कि पक्षियों और शिकारियों को भ्रमित करन के लये करत है ध्यान भटकाउन और ध्वनि के नकल करत है। तीसरो तो यो है करीबी रहन वाले पक्षी कभी कभी मनोरंजन बंधन बनाउन के लये इंसानी आवाजन की नकल उतरत है। या अद्भुत उनके बुद्धिमान पर्यावरण के प्रति और अनुकूलशीता को प्रदर्शित करत है।